الطعام اللي أفضله في الصباح عبارة عن وجبة البيض بانواعه بيض طماط أو بيض عيون لأنها متوفرة ولذيذة ومفيدة و ممكن يكون مع جبن بأنواعه المختلفة مع كأس من الشاي اما بالنسبة للوجبات الثانية افضل السمك ( مثل سمك الصافي و الهامور و الكنعد و السيباس والسلمون ) واللحم المشوي بطريفة مميزة